Eme one mai akun tau agu pasangan te can hitu bae keta usi olon moae diha eme ruis hia bae taung coo kelarga diha coo musi diha agu coo ngoeng diha tau pande diaan ca hubungan eme tau can ga emi nai emi nnai diha poli hitu ga ajak hia ajak hia tau ruis tau tau bae tau keluarga poli hitu ga cooy ngger olon ca hubungan eme ngoeng hia lanjut one ca seriusn hubungan atau emoy te suan ga tae agu hia tae agu hia coo musi olon keluarga diha am ngoo kat am ngoo kat manga hubungan keluarga kole antara ami atau agu ami ba hubungan hoo sampai one ca ata dian eme toe ga nia kat ca ngoeng ami kut pande hubungan.